Kombo ien irbire gribadniko, hamamniko, naamnikoka irbir, naamni dawira <hesitation> gribadnigoni owo dar wekon noloia <hesitation> shalogo, wekon noloia wekon gela, awotanikoni <hesitation> inger <hesitation> shafafirntan <hesitation> asfarikoli, hamamni girbemo bas hajmitani shafara ien irbirali.